जो सैलरी ची तेको क्या निगोशिएट कर्ण निगोशिएट कन करीते करन किअगर केन बोलियु मेते की हम तुम ते दियोला बीस हज़ार रुपया महीना तो मे तेते बोल्लु की भाई मरीजों रेक्विरमेंटची वो पचीस हज़ार कूची और मे काम भी पच्चीस हज़ार का करदुछू तो मेरी कम सै कम सैलरी बढ़ाओ